Da mi gbma mi snu nɗye miga yi esa bwabwa nyi kama shanɗye nini wo hni, midna miga ɓwa esa nɗye misnu ɓeɓe nyi, mi ya chire mi rere. Mi ga rere, mi ga ku reshn, mi ga la epa ko mi p mi ko mi b. so that gi mi, tugo kumasasale hna aɓedo ɗye mi ɓa za ɓa mu, ko ukwa mi ya shies mi gi abi shawwa mi gna to be kazanyiri snu nyi-ɓe kaza nyiri snu nyi. Ndye mi ga ɓwa esa mi ga yashise mi snu tunani mi ga kaberibye snu sna esa kaza nyi nɗye mi ɓwa nyi, mi ini wo gbma m. sasale ina mi ya shies mi snu tunani mari nɗye mi ga snu miɗye ynango, sasale hna, he ga zhi mi vwari he ga zhim ɓwari soso he ga ɗye mi wye mi shiomi ba pa. he ga zhi mi ɓwari sadodo he ga ɗye mi wye mila enyi tu gbari kknunu. Enyi ko-ko-ko hna mi la tu e radio lo. mi wo ko mp3 agbari a gna ɗye eyna popo. So, aɓenɗye mi ɓwa dna e esa pkere’o mi snu nyi, yi ebe kuma nɗye mi snu hari gi mi wye wye de ma zamangoyi, de mi abi de mi nyigo yi yashise heɗye nɗye ha buka, a gna ha buka. Knawna ga ye. o yi ga wna kna. miɗye ga buka, agna ma buka. Domi sasale zangoti nyize ndye yi fi ɓe hni, he ga ɓwa sa nɗye he de tnutnu snug e nyi, la da snu k he tugi hna, wa zhi kni. aɓedo hna, ɓa kpmaya e he bina, domi e yi ko wani sasale nɗye zangoti he ga kuge etnutnu yna nu m. domi ko tshwashe ɗye asnu nyize yna, esa a ye’o nɗye wa nɗye wa ɓa nyi, wo ɓe de ɓeɓe snug e m. to, yesu ghi ɓa zhi nyize nyi, a wu wo woga lag age a ga snu pma adasnu ladife.